الإسبانية كنت هتمنى اني اتعلم الإسبانية لاني بصراحة بحب المسلسلات الاسبانية وبحب الفن الاسباني والاغاني الاسباني كمان والمسلسلات اتفرجت على حاجات كتير بحب برشلونه وعاجبني التاريخ العربي في اسبانيا وهو ازاي قادر يحافظ على نفسه لحد دلوقتي